Ona etsako nitse mana. emale umuo nalo nalemape rile knhew. nomale wona. etsakona. ukpo omi asahue oyo. asaguuo. laro kihao no omi lor elumi ogergowo. ukholo omi asag hue large eluminalumi. la akhuadua elumi onalumila. amqmige kele knhew li akhamuamalese. nabi kokua agona ruanii age knhew li kokua oya obinio. ayoho leso oghe gwa age. kndew. ono. omiasaghuo ca akuakele na knhaoli saghva lare knhew. e. g pomi alulo knhwe saghua lare knhew. oni sagwo alulo knhewi osanii oa. abo kile e. g pome alulo knawi osanii oh. abo kile egpome alulo knnawu on ukhenu knhew asag qlqmole wa wrai ukhqkho lamo wa erai abala fufu ha aremw tsomi nabalafufu ha alulodu. aduge egina nqzemq. amq. ikho khe ma ona aseguue la. omuayegekwo noro fofo ma one asaguue. la. omuayanekwo noro fofo Nawagioli acuiroro. aaurarooyo. <noise> iyooamo oyo. ola muabero fofo. ikhakhe mala. loailatso mawonamina. elaguere. ama gona asaghu lageloguere. khakho mala chonaminara. akhela. okhakila nepa kpa aya ama oh. okhahekila afukpa kpa oyo wa. itien adua afu ukpakpa akhahe duame ye era abimamaujo ma kunew wona oh abimeme wo lliknliew. ikhakuo. due na ame yo erai ariome okhe tor. ima. emo omo yowo. okha kila ikpakpa ego. aza afu ulepa ukpa kuo na ame. awilo nolue egbeba awolo nolue egie kuo owo ikhakha gae kuo i kuma yo i kuma mo yowo emo ebo glese irotsowo irogho ogho wre knhow omo asaghue utsoma ikuoligo ikhakha luli khe kụọ ivuo na, ame noto ona amo okhaheti egbegia eso Eselimola elelami. akhahamio ga no kelealami ane- elami anufue. eronelamifue-nanahemame moyo. momowo eyala esa lime no. ikuahe nue o namebemomo. akheti. evolena. esese. nigbe gio gawo la ikuo no. omi. kchakho kuoyo onomi. egozeuuo. nana ese gezeti. ekwa khete ena saghue ni mala. nokwa ayesamo laga acuiraroyo. ltigioyawao igekulaye kela amond. nidugo orai. ikuakho lulo kulayo euuoli. okhaleue tititititi nokuozo tota lkhe muo ukuotigalepo lkuakho donoto erora obogeoe male tse manokuo ltso muok. ikuahemie enama hemu. kokua umalolutogo. lzaago kuma egeretso wo eyazo bugbo nahakhomie aguohohekola onomi okhemu ma, emua barofelofelo ruma itso omi Ikhalulor khokuo umagowo kheko. uaoli okhozotogo o kelogwe. ikholezotiga ikhahe moo okuo totototo. ekholadufioto onaluminilumola. onalumi. nayalere loli ikhakhe duo no mo fhio otor, udua elumi ebalalou efufua wo e kwe kwe ohle, kwi amare knhew emina ko akua. Akhs naro knhow male, ikhahe kwekuwa on kuo, ikhakhe ikhakhe kwekwe kuo idua rao ikhakua dua erai okhotigakpe, lalo alamina lumi arumayo oh. uma oyo amo obani raro lalu nusa. elumoṅa ya lumi. ono tsemi lali umayo lkhelulo kuo duona emuna eraile okuoti ekuo mo olehe wo. ikpoghia oku yawo. kha he kpeghto oku ah idua alumi. idufhior ehala kuo okukpo iruamonamokpo eze eznatasaon ojouale oyale olalohe male ndmamamole wona afemai na awamion oga no kila afematnolale etasako nouaha maguorolo omo asaghua. omi asaghuo uguaro aba knhero lo.